Kuchumba chai, katugambe chai yamajani, nenkwata, <hesitation> nempemba omuuro gwange, hasigiri orba hakyooto, nentakamu amaiizi musefulya yange, ntekaho. Nendeta omujaja gwange orba kalifuha, nentekamu. <hesitation> Negaisana negakwenda kuchamuka, nentekamu amajaani gange, gachamuka, nenyihaho ntabura chai yange.